Taìŋ nɛ wo lȧhaì yaȧ naŋ kɔ̀ wèè wo mȧnȧŋ jawèuŋ nɔɔ̀ŋ, è naŋ kɔ̀ è naŋ mɔ̀nɔ̀ŋ jɔùŋ wii, è naŋ kɔ̀ mùnìè jɔùŋ wii è naŋ mɔ̀nɔ̀ŋ jɔùŋ wii e fè easy, taìŋ nii sùȧ jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ yaȧ fuɔŋ, yȧwi gbɛ̀ìŋ jatu naŋ kɔ̀ mùnìè jɔùŋ wii, è naŋ mɔ̀nɔ̀ŋ jɔunɔ̀ɔŋ naŋ jùò, yèè ȧŋ naŋ kɔ̀ naŋ dènè maŋ nɛ̀iŋ mȧŋ, oo anyùùŋ nyaŋ naŋ hnè, anyùùŋ nyaŋ naŋ hnè, yèè è naŋ nyùnò nɛ̀ŋjeɛ̀, e jɔɔ bɛɛkì, jɔ̀ɔ̀ bɛ̀ɛ̀kì nɔɔnɔŋ diè guùŋ, maŋ mùȧŋ, maŋ mùȧŋ, ȧŋ naŋ hìɛ̀ŋ maŋ mùȧŋ, manɛ̀ŋ tìa naŋ hnè, anyùùŋ nyaŋ yaȧ yìwìè jawa anyùùŋ nyaŋ naŋ yèwè jawa ȧŋ naŋ hnè, è naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ e mȧnaiŋ nɛ̀ <hesitation> mȧnaȧŋ naŋ jùò, yèè nɛ̀ɛŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛɛ̀ŋ woiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, anyùùŋ nyaŋ naŋ jè e nyùnȧŋ, mìŋ naŋ nyùnò, miȧŋ bi jeim dèèɔ ȧŋ naŋ yaaì ka wuŋ gɔȧȧì aŋ fè jeim kpȧlaȧ yèè wo nemaaŋ miɔ̀ŋ wuŋ pɛɛ wo nèmȧȧŋ wo lȧhai nemaauŋ nɔɔ̀ŋ wuŋ pɛɛ yèè ȧŋ naŋ dènè deèuŋ mȧŋ ȧŋ naŋ dènè manɛ̀uŋ mȧŋ yèè wò naŋ kpȧȧ, kɛɛ before e kpȧȧ è naŋ kɔ̀ è naŋ nyùnò, miȧŋ bibì naŋ nyùnò jȧ jawè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, wò naŋ dènè hoònɛ̀uŋ nɛ̀ manɛ̀uŋ mȧŋ wò naŋ hiɛ̀ŋ wȧȧŋ oldma, miȧŋ èe, wȧȧŋ nɛ̀ŋje mȧŋ yaȧ nyunie tiŋ nȧŋ fè yɛɛmɛ, mìŋ manaŋ nyɛ̀iŋ yèye miɔ̀ŋ, nyùnȧŋ nɛ̀ŋje wilɛ̀ yȧwi faniŋ miɔ̀ŋ,